<hesitation> Le izy zany, raha ohatra ka magnano akone loko manga mazava koa zany e fahitako an'azy izy io raha vao anao mahita an'io zany da hoe raha zakabe zany e fahitan'azy e sy taka-maso, ohatra magnano akone ragnomasy zao, magnano akoa e lagnitry, raha sy taka-maso aky zao aby zany ndre fa izy zany de loko hitanao tonga de izay raha avy ame saignao.